Oq rangni o'ylasam, asosan, poklik va soddalik haqida ta'ssurot paydo bo'ladi. Oq rangi yangi boshlanishlar, tozalik va shu qatorda tinchlik rangisoblanadi.